Ǝrɨkǝ wǝǝ vǝ́ o lo ru mɩŋkǝ́ ǝtǝ atɛ e lee ci ceŋtu adɛ lɔɔrɩ o lo fuu ŋwɨ ǝ lɨŋ ci acaa, paa ǝ fɨ wɨ ǝtɨnɨ paa ǝ lɨŋ caa ŋwɨ, mɔyǝ ke mɨŋ a laa karɨ aɖɛ o lo fuu lö tu pe wǝǝ kǝ́ ǝ lɨŋ ci a caa pɨ láa kaŋ lǝ̈ rɨ. wɨ kaamɨ ekini cɔma karǝyǝ amaa tukarɨ ceŋtuwǝ wɨ kaamɨ mɨŋkɔɔwe.